أول حاجة نفصلو كيما نقولو الثلاجة عن الظو نحيوها يعني نسكتوها من بعديكا نحيو الميكا اللي في الثلاجة الكل، وأي حاجة مجمدة نحيوها نحطوها في بلاصة باردة حتى لين نكملو ننصفو نخرجو بالرف بالرف و يعني ونحاولو نغسلو بالماء الدافئ والصابون ونجمو نستخدمو إسفنجة والا قطع قماش <hesitation> مالسة باش ما يتخبش الناش.